Ningira ekikooko ekinkukira kutiina kandi ekinkutiina munonga n'enjoka. Kubanga enjoka nizo zicwire hiihi na niitwe, ezi tukukira kubona obwire bwingi, kwihaho nyowe nintiina enjoka kubanga eine obucwa noobaasa kugyezaho orikugira ngu ori kugiita okashanga yaakusinga amaani yaaku yaakuruma okashanga yaakuteekamu obucwa waafa na n'okufa. Mbwenu nintiina enjoka munonga.